Jadi e mancia si di mancia sikan di di dipegada bei di pegangan di prinsip irakan masing-masing tu di nilai sebagai mancia sikan beda-beda tapia aku nugu ra ira <hesitation> kunugu ra ira a la dakuk e cinta. cinta ira cinta iloka le cinta iloka lekan ka kakali si nai kakali si nai pokoknya bukan bukan cumanai manc ni ni ni ni mancia rata wanura ra mu tapi mancia nagi te nagi mari pokonya kita harus tasayang si ta tafituin si pokonya harus tekun si gafifin. ma kita bail mancia dawei nai kita magey ira harus kita wei tura si fanda karna nugu parcaya ra la la yang kutauk ira yang lekan dubu. fanda! Jadi, kuwei kuwei gafin nai mancia si ilekan mancia dawei gafin nai aku. fanda! Jadi, nunggu nunggu pegangan sebagai a sebagai mancia irakan ha ha cinta ra, cinta ile bukan bukan cuman kalo mancia mancia sakarang iakan daruk cinta ra cuman cinta la urana sa te urana tu wawina ra pokonya mancia dafisa mancia da da la da pacaran te la ira daruk cinta ra i cinta cinta cuma sebatas sebatas mana otak i mo, padahal kalo menurut aku ra ira, cinta ra Bukan bukan cuman na nai nai mu mancia ra atau mancia ra tapi mancia ra tura di di la di ruma ra, mancia tura di misalnya di motor, mancia tura di ditana, mancia tura di di di di mancia tura di la di tasik, mancia ra tura di kel. pokonya iakan i i cinta babis lira. jadi, cinta ea menurut aku ira pegangan pegangan aku sebagai mancia ra ira cinta ira. karna cinta irakan luas <hesitation> bukan cuman nai nai nai mancia misalnya e agama agama sira yang harus cinta tu agama si mo tapi agama aba agama la te la te agama nagi mari te margi mancia nagi mari te nagi mari harus saling saling saling la saling saling cinta ira karna karna kalo nugu guru nakuk ira a misalnya nunggu nunggu <hesitation> apalagi atamami ni wanuraakan mu munuritas irakan islam. jadi, islam me da islam ira nafituruk kami nai islam ira agama a la rahmatan lil alamin. cinta a a agama agama `agama i lai cinta cinta tu manc bukan cuman mancia ra tapi alam iwa alam ile mulai tasika, mulai tana ra, mulaik mulai la yeis yesu ra pokonya ababis Ea lat tobi tobi ra pokonya tubuhan la te ira pokonya harus kita cinta tura <hesitation> harus kita cinta ira ira yang hu nugu pegangan sebagai mancia ila ira. karna sakarang i sakarang iwakan mancia sakarang iwa pokonya da daruk cinta ra cuman la pacaran, sayang-sayang, pokonya da daruk cinta ra cuman <hesitation> sebatas sebatas lingkaran lingkaran otak i mo to. jadi padal cinta i kan luas i ibesar i pokonya cinta ibobak mo lo. ibobak tura mancia dakuk la u <hesitation> universal tela manaisi